Resaka fermentation ndraika dinonao <noise> na voankazo io na resaka ronono, zaho manko araha ka sy mahafantatra an'izany fa zaho sy magnano an'izany dia sy hitako raha avaliko anao aminazy